Na mbak mas a ndyena per taja nya palad nzomena na akta limen gan kenumen ma', tak ndyak na bix mas nabio'u xa bix pota ndexon bix popa nchap bix popa palad ngab toz biz do chele jwa'n lad bix re yiz las bix na, mbay na nabio'uxa bix ma le bix ncha mdin mbay le- le mdin na ndota jwa'n ndeza mdin maz nzoxa yiz mdin mbay na nuga mbak na mbak na tyz tokenla mbak na lyad mbak len liz la na lyad mbak len yo bata xiza ndoke mbak benta kon ze kuanla zi palad naze gat mbak palad ta jwa'n jwa' mbak lazla mbak na jwi' mbak na <hesitation> nn- mas nambixa mbak ndyak naza tak le mbak baxa nde kuan mbak jwa'n jwa mbak mbay na nzo bes mbix na xomod nak bix anta nzo bix lo- lo palad nchatmena nzo bix nchap asta polad nchamena ndyob bix ee jwa'n po naze nkuan bix na mbay xe nak mbak bixa le mbaka na nkuanta mbak re jwa'na mbyen mbak polad gonejey palad tob la mbak gonejey palad kenua mbak mbyen mbak mbay mas ndye mbak xis men men wan na le tyz ndamen wan na ndamen go yana <hesitation> nn- ndamen polad ndamen mbay naze nu mbak ndoke naben mbak ndeli naben mbak men mbay na le bixa naba anta le mbak le cho ma' le bix mxon nda bix mbay naxe mbaka mas tla mbakmen tale mbak tyz palad nke linuxa mena pues xe nak jwa'na jwa'na mas ndyena mbak za mbak jwa'n mas nryo lozon gone xe nya mbak gone xe ndo mbak teyia thi mbak blaza mbak mas nawue ndye mbak blaza mas nawue ncha mbak blaza mas mas naxal nak tudna jwa'naze nryo lozon mbak za.